Kama ngaveya handu ngeshira mringa. ngasambya voo ngawesambia. kuleniwa ndwatwa tuwei ngaende davayustali doko ngaeka hoo ngafunga hoo na kitamba kiewa. ngavee funga- ngaama- ifu- undungusha ngave kitampa mpaka ngamoye yekisina nangisa kulya chavahata.